<noise> Agnisany mampiavaka ny Royaume-Uni ndraiky de <hesitation> mbôla <hesitation> misy mpanjaka zegny aminjare akagny, tsisy hoe prezida o, fa mpanjaka mihitsy zegny no mitôndra vahoaka de magnarak'izaigny resaka dite misy hoe <hesitation> heure du thé zegny aminjare akagny de tegna mampiavaka zare koa zegny zegny amy firenena maro.